सदिसरिप्त यानी रेप-तैलो एध विविध प्रकारु जनवारो निज्या। होजो ज्यादा त्र्र वैसे चिक्ख खुन स्य जनवारो निज्या। होजो च्यिकु तुग खिमा ताआ सापस बताओ, सापसु ल्य मुलुक प्रकारु निज्या अजगर, कोबरा, रेटल सनेक देस्के जेसेके निज्या। आई हुजु बाद छलतो बतोष, चिपकली बतोष किमो खाते चिपकलियान हूद अलावा ल्य निक्या मोनिटर लिजर्ड निज्या, कोमोडो ड्रैगोन निज्या हुजुगू मुलुक तेगे तेगे हिपकिलियन निज्या। हूद बाद कछुआ बतोष, कछुआ ते ओ ल्य निज्या, बे मतियु देन लय निज्या, निश पांग ही निम सकेच्या। हूद बाद मगर मछो बच्या, मगर मच्छो खरा पानियो लय निज्या खरा पानियो निय्या मच्छो। आई गड़ियाल निज्या होदो किशानग गंगा नदी उ किनारे तंगमो बच्या गढियाल ऊ। एलिगेटर निज्या आई एगुआ एगुआना निज्या, चेमिलयन निज्या, बालिसीलुस्क निज्या। अनोलास निज्या, आई सेलम्येंद्र निज्या ल, गेको निज्या, सी साप निज्या, चिपकली निज्या। हेस्के देस्के मुलुक निज्या।